<hesitation> to'ña hí kú kotón. ta u'ña a kuakaon da kon ta toña kion okuga kón por que hí xa kion.